Raha ny momba an'izany ndraika, raha ohatra ka anahy hoe manapa-kevitra ny <hesitation> amin'ny tenako manokagna aho a, dia mety aminahy tsara zany. Fa raha ohatra kosa hoe amin'izany hoe besinimaro izany na hoe olo-marobe a, dia ny fahitako an'izany dia tsy mitombina mihitsiny azony hoe samy managna ny heviny sy ny fisainany zany ny olombelogna dia tsy mety mihitsiny zany.